Qué pueu izil del nuestru queríu país vezinu? De contau que siempri val la pena el vesitá-lu, mesmu pola su comía i pola amabilidá dela su genti. Amus, dendi que vivu en Estremaúra yo creu que dimus tolos añus ala praya nel branu i a comel en el iviernu. Ala genti estremeña mos gusta muchu de dil, es ralu un estremeñu que te palri mal de Portugal o delos portuguesis.